Nabourou siguinto béni go makha, gani gnani i na nani ŋoutou nani ŋa yougou makha, nani ŋa yakharou makha, i na nabourou kou woutou i ni kini foulou, i nati ni naganou, matouma kén kiyé séli hara ngama wori anda mougou, i na nabouré ké sou khalifana dou ntéŋé bané ya i nati, wonabourou npayi, sérémé, nabouré souga makha ana tougana, sérémé ké khana, woutou khana kigni, nani kou kina dountéŋé ké bé, khani sérémé ké kinaya, ayani sérémé ké tougana, yogoni ganagna séré siré ina sérémé ké, tougana khasso sou gana kara yogoni gana gna soro nanbaranto khady intakha khasso ké tougana normal, i gada nabourou kou khalifa dountéŋé kébé agnani nabourou koussou sérmé ntougana, angana touga a na soro kou tanbou a na ti anké ké khasso dé a ma touga. Kén biré yani kéŋa, foulou ngari i gada bonondi, angana nabouré nkini foulé, a da gana daga hara yiguéya koungana gna nani gna, ana nani koussou ragana a nati kara, anta nabouré kara nokhou tou, anta nabouré hari bané, yogoni da fouloukou ida controlé, inati nabouré gana kara a laté ga fé komo angana takhou kata kamou kou ba inati ndougou nan daga, nabouré ké fayi a ga kara nokhoubé a na non koyiŋa na nabouré ké fouré ŋori. Na dankhanakhou téy kha igana daga intakha nabouré ké fouré ŋala, aŋatou ké ké gna tapalé, a kha nagni wathia wandé fo khalifanté gnana makha, gana bono, a bona gna da gana siro, parké a kendi nabouré nkinaŋa nanta na mara, a ga kara sou a gnimé gani silami gna, fokana nabouré ké touga, parkama nabouré ké kara nokhou ntou, i raya télé khadi i na nani kou wouti makha i na dagui khobo ma nokhou laté, antakha nani kou, antakha khéri bagandinéye, ké gnani wathia i da foulou naganiyé ké a guiri do kégna. Intakha foula naganiyé, i ri wathia nani kou béni ga khobéné yakharou ŋi khobono yougou ŋi khobono, yakharou ŋa télé bankéni i na khalissi nthioumoundi i na nani nkhobo, siné nganagni timéné i na nani kou khalissi ké bé i gada woutou banké, i na touga ina na ké na tokhi makha, i na na ké sorgo, i gana na ké sorgo na ké gana khoro a ga kigné nokhou yogo, na ké rayi khalsi ké bagandini a na fo tana bangandi ana doublé, a gana doublé ana agada doublé ti kébé ana ke ŋoutou a na takhoundi, ké gnaŋanda fo, angada banké ké soumoundi ti khalsi kébé a na khalsi ké woutou a na yilandi kata banki goumou. Wala banki goumou kou nari andina délai gna kono, délai ké khasso sou ana fo touga. Maga gnémé kha na kéké na gna makha ké gnani wathia yougou kou iyi nani kou sorgono, iyi nani nkhobono, yakharou i ya nani marana nani kou kité koundouwa, kha nani, kou gni foulou kouwa makha foulou kouwanda bonondi wathia séré ntakha holéné anga na woutou anga kini foulé. Perki a gana nbonondi wathia, an perdina soron perdini dan baté ŋa. Ken biré tanguiyé nguégnéy, tanguiyé manal baŋa i ganati kharouŋa lenki iwa moula i ni tangui, manal débégoume gnani faré nkhayini tuabou débégoumé, a nati wathia yogoni i na rondi radio i na ti, wathia khareŋa tanguini ké kharé foulani, bossoŋou wala manouwaro, wala manou diéry kharo ngabo gnani inatiy tanguini. Wathi i ga tanguini i da kharou kou, khalifi mangou gna, mangou kou yana kono tuabou débégoumé nda, a na ti ké kharé foulané oya moula wona tangui ana <hesitation> a rondi djida, wala na rondi rédio nka nta a sou na mougou. Kou débou bénou go falé koughany ni, golmy ni, assou rina, i sou gana ri i na ri tangui. Gnékhé ngana gni kharé ké i gama féyi, gnékhé ngayi tangandano gnanéyi mangou gnani tangana, séré bé gana féyi wouro, i na lagana. Anta <hesitation> a na almani ntougana après khadi a gnagou na, soro kou béni ga yagounou inta télé féyi yimé dou, i na wala ta tanguiyé nkota assouni doliŋé débéri walassou diara ŋa makha, i gana ti diaro gna gnankhana kenkota asou do diara gnan télé, i gana ti doliŋé gnan télé ken kota a sou do doliŋé na daga i gana tangui ta i na ri a ina doliŋé gnankhandi, aŋatou doliŋé anta wasséné, séré sou guéni tangana nkhoré, doliŋé ngana yankha aŋa gnaŋana gnékhé nkitana. Angana gnékhé nkita anda gana ranka, ana yarkhaté nbéguéy, yogoni na gnakhamé nbéguéye, ina khounbané yarkhaté nbéguéye, ina khounbané falé gnakhamé, yarkhaté nbéguéye, ina gnakahamé nbéguéyi, <hesitation> komi soro nganta bana arssokhou ŋa mokho bé. I na takhoundi i na kini yakharou kouwa dé, séli yougo bé ganagni wathia koma anga moula a na fo gnana ana lordou nga kha ka ana gnékhé woutou wathia. ana ta gnakhé na kou gnokho woutou a ni gnagni nda. Kha ido gnékhé sou gana guiri kharé, ka goumé sou normalinté guéni, rémé sou normalinté guéni, a na kini yakharé gna, yakharé nti télé tangui kharé, wokou gari yakharou bénou wori i ga gnékhé nkitana kou gnakharou, i télé boukou gna débéri komi kamé ngana tékhé, gnékhé hara gana gna talakhé gna, keni koundou a ga yankhana kharé aŋa gnaŋani wala. Angani wori ana raga. Kéni yakharé ni kita ké mokhowa, kha yakharé na ntangui kharé ndi wori ké kiyé séré bané, kéŋa gnékhé nga gna mokho sou a téla tanguiya a da ga rini ndi kén ŋora ya kha yakharé ké tangui kharé ma wori, a raya gnana bosso ni kou yimeni i do i yougou nga tanguini domé, kha kharou kou kou yougou nbana ntélé tangui. I ya do gnékhé na lini i ga kini i kagou gnakharou.